Triedi ekitad engal kesum nido leon ahibaw moahi volu go bolle man. Se fudda ekotungo mahto, fudda ekotungo mahto. Fudda wan ba yaw tida. Engal man dema kokoan dehi. So valini valan hai bawa waa. Demengal kesum.